मुर्गा जो च मालिक थै पछाण सकद च उ मालिक प्रति बिजां वफादार हूदूं। उ अपड मालिक थै पछाण उंकी आवाज सहारा लेंदा। मुर्गा थै अपड मालिक दगड खिन बहुत पसंद हूदू।